إذا كانت عندي القدرة باش نسافر إلى الفظاء يمكن نختار نسافر، بس ما تكون الرحلة طويلة برشا يعني نحب نمشي نكتشف، نحب نمشي نعمل تجربة تكون جديدة في حياتي، ممكن تظيف لي في حياتي، ممكن نبعد على ريتم الحياة، <hesitation> حاجة هذيك <hesitation> أفظل، <hesitation> وتساعدني حتى تبني شخصيتى أي حاجة يعني باش تبنيلي -شخش- -شخشيتى- شخصيتى وتخرجني من <hesitation> روتين الحياة أنا بطبيعة يعني <hesitation> معاها.